بصراحة كل واحد منهم مهم، بس إذا كنت بختار، أعتقد الاحترام هو الأهم. لأن الاحترام هو الأساس لأي علاقة ناجحة، سواء كانت عاطفية، أو صداقة، أو حتى في العمل. إذا كان في احترام، بتكون في مساحة لفهم الشخص الثاني، وتقديره. وحتى لو ما كان في حب في البداية، ممكن مع الوقت يجي. أما لو ما كان في احترام، فحتى لو كان في حب ممكن العلاقة تنهار بسرعة فالاعتراف- الاحترام يعزز كل شي في الحياة.